Ɗum kaa a soodan namasa, e, pome en, puware en ɓiɓɓe leɗɗe ɗe njiiɗɗaa kecce ɗe; cootaa moobo. Ɗee kaa so a heɓii ɗun tan, haya, ana heƴe. No banngal haaju maa kaa. Hono ɗee ɓiɓɓe leɗɗe ɗe kiisiimi jooni ɗee ka walaa. Fay so tawaama goɗɗe ana woodi.